<hesitation> tiondo nekianyoru nekorom ko cheplanget yakiamii kamama kiaribe kechirek. Akiager tionyi konyonii komeche kwamee kechirek kokii, kenyinotok kokitaming kitomaa etu missiing ako kwamii timdo kenyit ap elipu aeng ak muut, ko kiatapot missiing amuu kitomakere kayach awaach kaa kinyokor akinee komwei komatikwam kechirek.